﻿Mbaetiko se ayueete kua kafe, ereiko <hesitation> mbarandu oyeapo seramo se jaeva jaeko ma <hesitation> se ipuere amboyea <hesitation> jeaveva ndie jare añonovi crema pipe jae jokua, esa jayae esa oimeta ayueave rai amae jeje esa mbaetiko se amomora kua mbae jau, erei kua jukurairai amboyeayea yae ipuere